<noise> i loko o kona ʻano ʻāina ʻoiaʻiʻo <noise> he ʻāina makeʻe aupuni nō ʻo ʻamelika hui pū ʻia <noise> ʻo kekahi hana kuʻuna <noise> kuluma ka lā hoʻomanaʻo pūʻali koa <noise> ʻo ka lā hoʻomaikaʻi he hana kuluma nō ia no lākou <noise> ka lā kūʻokoʻa no ʻamelika ka lā ʻehā o iulai kekahi hana ʻē aʻe kekahi <noise> <noise> ʻo kekahi mau <hesitation> loina a i ʻole kuluma hoʻi no ʻamelika, ʻoia hoʻi nā hoʻolauleʻa pēpē. <noise> ka lā ʻehā o iulai. a, e hoʻolauleʻa ana i <hesitation> <noise> ka lā <hesitation> kū hoʻokahi no ʻamelika? ka lā hoʻomaikaʻi ma nowemapa? <noise> kekahi hou aku <noise> ka <hesitation> pōʻalima ʻeleʻele ma <hesitation> ma hope mai kēlā pōʻalima ma hope maila o ka <hesitation> lā hoʻomaikaʻi, ʻeā? <noise> ma mua o <hesitation> ka mahina o kēkēmapa. kekahi hou aku, <hesitation> ka ʻai <hesitation> i <hesitation> ka <laughs> naʻaukake <hesitation> <laughs> <noise> a laila ke kalaiwa ʻana i ʻō a ʻia neʻi <noise> ma <hesitation> ka ʻāina ʻē ma <hesitation> ʻamelika hoʻi, ʻeā, hiki ke kalaiwa mai hoʻokahi ʻaoʻao a i kekahi ʻaoʻao no laila <noise> <hesitation> he huakaʻi kēlā, he hana <hesitation> leʻaleʻa kēlā. he mākaʻikaʻi nō <hesitation> kēlā kekahi.